Tegna tsara izy koa antegna le tsy te harary nefa te ihigna lako regny igny, ôhatra izy le mbola izy mbola vao velogno avy any igny izy mbola mbola vao velogno igny fa tsy ambesagna izy efa natao tagnatin'ny nokonzelegny tagnatin'ny frizidera elabe igny igny izy karakaraigny aveke aminjegny alagna le jiabijiaby maloto agnatin'ny aigninazy agnatign'ny kibonazy igny, dioviny tsara aveo kôfa mahandro azy somary atao citron hely aveke aminjay kôfa andrahoigny izy tegna andrahoigny hoe mila masaka tsara zay vao hoagniny.